أسمعني يا خوي نبي نخدم على روحي توا، <hesitation> لما نكمل <hesitation> بسرعة نضل نحكوا <hesitation> سامحني شوية، <hesitation> راني نركز على حاجة مهمة توا.